Nkémànáké ndúk, áñkeluñódé, ilúñ adè ákèlè etòk ùlùk ésièt, ásinè ké etim ekpó ami sá ñkenúñ mmána ndikúd idém amì dé nkénùñ nlùñ dé ntéjèn ilùñ ade. Étè ámi ákétedé, èkà àmi áketòde ékénùñ eliòño mièn ntè ájén ilùñ ade tùtù àmi èsuk ẽnliòñò mièn ajen iluñ ade iluñ ade náná ékénúñ ésé ékámà mkpó sá ànùñ ádé ñkémáná ndúk dé ámánùñ imégé. Náná úsúñ ákěbábáñá náná mmè mkpọ́ ákébábáñá, náñá èkésé édiñdiá mkpọ. Sá ánùñ àdé náñá àmi mmànàke nniduk dé mkpọ adé áma ánúñ ámmégé mmien, àmi nùñ ñkèné úgwóm àmọ̀ náñá ámmọ̀ ènùñ ébá nnùñ ñsañá nnùñ mbá kèd nè ámọ́ kilúñ ádè.